nunɛ yi miniyan ami vɛsi ma o amɛ o tawɛ a o vɛ diya ɓa nasiyaso <hesitation> yirawe ami be wan mu dawa promenadi ma dawe randone ami ɲu yi ɓwa-ro ami organize organize um yirawe ami wee mi bera nɛ mi ma'o mina <hesitation> tomu cunu mi mi yi bɛna mu waa to mi ma wee mu beso a man'an ɓɛ lo bun